आँडा खास करके चिरैं मुर्गि प्रजातिके पन्छिभर परतियाँ कहिके मै जनले हौं । पन्छिभरिन शारिरीक साइज अनुसारके ओइनन आँडाके साइज फेक फरक फरक मेलके रहता । कुइ आँडा सेत रहता कुइ धुम्मिल मेरके कुइ कैहदेउ करिया बुट्टाओला, तौ कुइ सुधे करिया मेरके फेकुन अण्डा रहतियाँ । कुइ कुइ चिरैंभरिन अण्डा बन्‍ना छोट छोट रहता कहलेतिति कुइ कुइ भरिन अण्डा जेदे बन्‍ना बन्‍ना मेरके रहता । जैसेकि घरैया मुर्गिभरिन अण्डा बिकासि मुर्गि भरिन तिति तनिक छोट छोट मेलके रहता, कहलेतिति कडकनाथ जातके मुरगिभरिन अण्डा करिया रंगके रहता । आकु बन्‍ना बन्‍ना मेलके मुर्गि यनिकि पन्छिभर बन्‍ना बन्‍नाभरि अण्डा परतियाँ । बजारमे मिलना <noise> बिकासि अण्डा दिख्बो कहलेतिति बन्‍ना भारि भारि रहता । कुइ कुइमे ते दुइ ठोरि <noise> पिंढि फेकुन रहता । तहिमारे ट्रकिभरिन अण्डा फेकुन बन्‍ना बन्‍ना रहता कहिके फेकुन मै जनले हौं । अष्‍ट्रिचभरिन बात करबो कहलेतिति ओइनन अण्डा ते एक किलो लक्का फेकुन रहता <noise> कहिके मै सुन्ले हौं । खासमे कहबो कहलेतिति पन्छिभरिन जात आउ जाके ओइनन बर्ण, आउ जाके ओइनन साइज अनुसार अण्डाके साइज <noise> फेकुन रहता कहिके मै जनले हौं ।